Okay. Esiku lyelago. ndishi ohaku tia ngaa omuntu kehe ouna elago lyoye. omuntu nesiku lyoye ngaa ta liya. Esiku limwe okwali tatu ende. tatu ende ngaa nookume kandje tatu zi koskola. Mondjila nee mono. mondjila sho tatu ende. sho hatu endemo ndishi ohamu ende shito aantu. naakuluntu. naantu ngaa yopokati. Ethimbo limwe omuntu ota ende a humbata nando iimaliwa. ye oshimaliwa ethimbo limwe sha gwile nando opevi. Siku limwe manga tatuzi koskola. esiku ndyoka mbela ngame ondina ashike elago. molwaashoka. owa mona. ongame kwali ndili konima. komeho gandje okuna aantu yeli yatatu. Taya ende ngaa taya ende. Sho taya ende yo otaya pitilile. ondi wete okanima taka luudha pevi. Maan. okakwashike ano maan. moku tala ngaa ngeyi oshimaliwa shomathele gaali. Oshimaliwa shomathele gaali sha gwila pevi. Maan ngame otandi shi toolapo. Otandiyi nee nasho kegumbo otandi shi hokolola kaakuluntu. Okwali nduuvite nawa. Tshiti elago lyomuntu. elago lyoye. omuntu kehe owuna ashike esiku lyoye lyelago. Molwaashoka okwali tashi vulu okutoolwapo nande Okaantu. Okwali tashi vulu oku- oku toolwapo nando okaantu mbeya yeendapo tango. maara ongame ngaa ndkeshi toolapo. Moshimaliwa nee mono. ethimbo ndyoka okwali ndina okandjato kokoskola koku humbata okandini nokambaki ka kulupa. ngame kakwali ndinasha okambaki otanditi nee elago lyandje molwaashoka ethimbo ndyoka aakuluntu yandje oyaadhika ashike ya tegelela omwedhi gu ka se ndishi. ngame nda toola nee oshimaliwa. Sho nda toola oshimaliwa ngawo. omwaka kuthwa nee. ethimbo ndyono ondjato yokoskola. okandjato kandje. okandjato kuunona okena aashike oodola ashike oodola omilongo ntano. ngame ote landelwa okandjato kandje. ngame otandi landelwamo iikamusino. ngame otandi landelwamo ngaa iinima ayihe. mo otamu landwa nomboloto. molwaashoka ethimbo ndyoka koskola. omuntu shampa wuna omboloto ndishi ngawo owu wete ouli nawa lela. tashiti esiku limwe handili dhimbulukwa sigo onena. molwaashoka elago lyandje. Andola okwali lyaashi elago lyandje. andola oshimaliwa shono osha toolwapo nando okomuntu ngu eendapo tango kungaye.